To beyewan chilano xchanojave gaktonami xkwido chitini xbyeni lonowandono <hesitation> san- shangrloino tieku kurchag noxa nongula regchag nino talerechag ninonchegaa mkamp, togxtaxayeg xtaxayeg xiaxanono <hesitation> konyewankə tale chinoto kaniono to zapat, yeteni mbeg gakono kon yewan donon san yoroni tal xchaga nianon chejkano taleren chagdi cheg kadinon natitaleg noyijawig yelono, anien chi yewan gak kano donoshan kedionolokon toyewan, keste tal yedi toyigꞌ na gakin erki yewan akarkenin, tachi parsocha wdono gono yotiegueroni tal chodin bay zinlaa pant gakzakdi este guerazakdinbey, lapakan archini chi fianolondono kuties garlodon, chegrano zegueto tolani yezke bay, <hesitation> ki fie donondo shewla tanoto manch lonowelaa shana goto manch gula guldarnoto <hesitation> bolayi chekno cheknana yechin yechirake ratoprake kwano, kwyewen gakan ka' gobierno kaa anoto nazaland ton nastras chechonmode daxanna norato yikno.